אֶלְחַקִיקַה פְּלוּס מַקְתַּשְּרִיש אֶסְסַעָאדָה אֶלְחַקִיקִיָּה, לָקִין כּתְקַדֵּר תְּעַוְּנְק בַּאש תְּקוּן חַיַאת סַאהְלָה וּתַחَقְּק בְּעַד רָغְבּוּת אֶסְסַעָאדָה, כּתְעְתַמֵד בְּזַאף עַלַא עֲלַאקַּאת דִיַאלֶך מַעַ נַאס, סְحַّة אֶלְאֶחְסָאס בִּרְדַאאַة פְּלוּס מֻהִימָּה לָקִין מַשִּי כִּנְשׁוּف מַשִּי הוֹמָּא גַאדִי יְבַדְּלוּ בְּזַאף, מַשִּי הוֹמָּא כֻּלְּשִׁי.